<hesitation> Nyowe nka nyowe mbyaama esaaha mukaaga baitu kandi nintekereza nti omuntu omwoomeezi ayine kuba nabyaama esaaha munaana buri kiro, <hesitation> habwokuba nikwe kisemereire, omubiri, nebiteekerezo nomubiri nomwoyo kuhumura.